ס'קומט צו שוועריגקייטן איז, די גרעסטע ראלע פון שוועריגקייטן איז נישט אויפצוגעבן. אויב מ'גיבט אויף קענסטו נישט אנקומען צו, קענסטו נישט <hesitation> האסטו נישט הצלחה און דורכגיין דיינע שוועריגקייטן סאו ס'איז זייער וויכטיג נישט אויפצוגעבן.